Aminay akagny ze io le a Bealagnana amy tany misy zahay akagny tegna tegna hoe mando aveke sady magnintsy izy koa ke hoe <hesitation> mila hoe <hesitation> hitehirizana hagniny zany tsy de tsara satria <hesitation> raha jiaby raha jiaby tahitahirizigny regny igny môra lo aby jiaby satria le azonle hamandoagna nefany ankagny tsisy hoe tsisy ke hoe frizidera satria any mbola tany mbola tegna hoe mbola ambanivolo.